Pensu che lë sport si ën Italia, la magiurpart d'le persun-e a guardo ël calcio, ël calcio al e le sport internasiunal, dizuma parei, pöi a i sarà anche d'auti sport, a ie ël tennis, mi l'ai d'amis che a lu guardu suvens, a më pias anche a mi ël tennis e mi a volte guardava cuandi a iera guardava il footbal american, però a sun dë sport ën po pi stranieri